والله الرياضات هواية الي ما مو زينة بيها بس اكثر شي هي رياضة <hesitation> الطائرة يعني مو زينة بيها الطائرة التنس لان تحتاج واحد طويل واني كصيرة